vendin machin ni machin onjewa dama gam hoot inir go him bewa wa noro hoos anga hai ya wada ko idi hoot nira se wartira